طرق كتير انك تسلك بيها الحوض أو المرحاض ممكن عن طريق انك تلبس جوانتي وتحط ايدك في الحوض أو المرحاض وتحاول تشيل الحاجات ال- المتشعلقه فيه أو اللي سداه أو ممكن بسيخ حديد تفضل تدخل وتطلع فيه لتحت ولفوق عشان تحاول انك تشيل الحاجات اللي واقفه فيه وسداه.